Kiraro moa zash da arakaraky gne <hesitation> fotoa koa gn'isikignany enazy, la magnano skobido zash ohatry anao na magnano fisapisaky ohatry e skobido gn'isikinao da an-dragno ao enao zay, la hamonzy céremonie koa anao ohatry hoe hamonzy fety na akoa zany da mani- misiky gn'avoavo aboabo anao ndeha hivavaka koa anao de magnano aboabo koa, na io gn'itagnao fa metimety ame raha andehananao am-piangona, da misy koa nefany ohatry andeha hiazakazaka anao ande hilay eky enao da magnano tenisy ohatry, andeha hisangasanga koa anao sa ohatry hoe andeha ame ville any na akoa zany da ampiasaignao koa ohatry igny e <hesitation> gne kapakapa, e kapakapa sy kapa si- skobido fa e kapa meva io, misy fatopatotriny evao izy amin'izany mba sy atahoragnao voahisaky la mandeha anao.